କେତେ ପ୍ରୋକରାରୋଂ ସୂସ ସବୂ ଅଚ୍ଛୀ ସ୍ନେକର୍ସ। ବୂଟ୍ସ, ସୈଂଡଲ୍, ଲୋଫର୍ସ, ହିଲ୍ସ, ଫ୍ଲିପ। ଫ୍ଲପ୍ସ, ଵିଟେଜ, ଗ୍ଲୋକ୍ସ, କେତେ ଅଦେ। ଅନୁନେ ପ୍ରୋକରାରୋଂ ସୂସ ଅଚ୍ଛୀ ସ୍ନେକର୍ସ।